عشر أرقام عشوائية من صفر لمية ثلاثة وعشرين ,ستة وسبعين, خمسة واربعين, إثناش, تسعة وثمانين ,اربعة وثلاثين, سبعة وستين, خمسة, واحد وتسعين ,ثمانية وخمسين.